मुइलाइ घाटी को टाइ बाद्दु आउन्छ । मुइले घाटी को टाइ स्कुल बठे लौनु सुरु भ​एकाले ऐले आठ दश बर्स भयो टाइ लाइराख्या छौ तै ले गर्दा औन्छ । अनि मेरा वरपरका मान्छे हरु ले प्राय टाइ लाइ राख्या हुनान, बैन्क क्षेत्र तिर, सरकारि सेवा तिर का बडी मान्छे हरु मेरा क्षेत्र तिर बस्ते हुनाले उनले प्रायजसो टाइ लगाया हुन्छ ।